राहदानि भनेको चाहि कसै ले देश मा बसेको जनता लाइ एक देश बठे अर्का देश झानाकि लेखा चाइने एक सबुत प्रमाण, कागज हो। जै ले चाहि मान्छेलाइ यो देश को हो, यो घर परिवार को हो, यति बर्स को हो, यो प्रयोजन कि लेखा आएको हो भन्डे सबै कुरा खुलाएको हुन्छ तैमाइ, अर्का देश माइ कति बर्श बस्ने के काम कि लेखा आया हो, कै टाइप को भिसा हो यो सब्बै राहादानि मा खुलाएको हुन्छ। राहादानि को प्रमुख प्रयोजन भनेको चाइ बैदेसिक यात्रा कि लेखा हो, तर तै भन्दा ले ऐले को परिबेस मा चाइ राहादानि ले एक नागरिकता को काम गरन्छ । जैले गर्दा मान्छे को पहिचान सबै कुरा झल्किन्छ। तैले गर्ने कार्य हरु क काम गरन्छ, कसो गरन्छ, का झानाकि आया हो भन्ड्या सबै कुरा खुल्दानु। एक राहादानि भनेको चाहि देश को पहिचान बनौने चिज ले हो र देश कै स्तिथि माइ छ, यै देश का जनता हरु कसरि बस्याछ्न। यै देश को आर्थिक उन्नति कति भैरैछ सबै कुरा खुलौन्या चिज भनेको राहदानि हो ।